Pues in ne tlen último o nikua pues in nikan ye se memela huan memela ki chihua achto mo kuia in tlaol luego den non mo tlalilia ni nextamal luego kuak yo ki chile ni nextamal cha ma seseya o hasta kualkan huan inkon in soatsitsin yo yahue in molino yik kuechotihue luego den non yi huitze yeka yik teka in memela pues in memela chihua ix huehuei huan den non tlalilitihue primero in yetl tlalilia tlakoyan luego yik teka ikan nin molde yik tlalia ipan comal huan den non pues yeka yic tlalilia niki ni pues niki kuika ni queso se chiltekpin niki kuika salsa de xoxoktik huan pues in ne nech paktia in memela huelik maka nikua hasta ome kate ocseki memela de ixchocotzitzin casi kuika niki tlen kuika in nocse huan mieke kin nen paktia in non memela Seki kikua ika salsa seki san inkon de ika aceite huan se ki tlalilia in istatl huan pues para okachi tic huelik yeskoske ti mokuia se to cococatsin de sesektsin para okachi tic huelik yekoa in ne kiema nech paktia incon seki ki tekchihua seki pues amoyec chihua ikan chachalon huan oncon maka in ne nia ihuan in no pocatzitzin en huan no soatzintli ti mo kuitihue se ti mo tlalia tiekhua kana huelik ni salsa kana amo kana pues amo yek tlalilia ni yeyetzin